Chiroq kaliti elektr zanjirini ochish yoki yopish uchun ishlatiladi. Kalitni yoqish yoki o‘chirish harakati elektr zanjirini to‘liq qilib, elektr toki oqimini ta’minlaydi yoki zanjirni uzib, tokni to‘xtatadi.